<hesitation> ibyi la ba me eno s nga omba aa mbo ebme he lo de le kpohwo ovmbaaa osai shine ebme me klo ebme chuku shi mbo ebme wo ekaa ibyi le hwo mboo ebme e eoe ibyi nyi wanda aka ba nwo zhiyin aa aa zhyin la ibyi nyi ora klo egba sha nyi mo la klo mbo ba mo la gri kuma ebma he lo la ebme kaba me shen da ebme he wola <hesitation> ibyi akla nyi ibyi byi akla nyi ibyibyi nyi wanda fe le e le go enzi go oklo egba anyi dale klo mbo amma chku kawe nga ombaaa mbo eme he lo de le kpohwo ombaaa ebme he lo de le si <hesitation> ba nwo olo ba susku la alo akwai ebme ze la ba e etna etna alala akwai ebme ze wanda de tna ayaya so chuku kale nga me klo ebme chuku shi mbo me le vgi ebme ebme kuma dee hame sosai mi vgi lo de hame sosai soi chuku kahe ebme he lo aba <hesitation> eha loe ba odne de le fu haha efu tratra Ekpla la sa me klo lo kenan kuma le mbre nwo tso ebme he la fu adne nga ba nwo ts ebme we lo chku da alololo mbli mo ka ombomba aa mbo duka nwo wola asara ebme lo mbo la wo ka okoko mbo la wo kaa ah ibu mboebme ha nwo ta ha nwo kana embe ha nwo la ha nwo kanan ebme be wo ekpla le wo ibyi akla ngi wanda hewo ibyi ba odne kuma me vigi lo kama me gni otan lo sosai kai akwai ombakyen mbo ebme mbre ka he dzu nga esko photo kala alo tsinini ba mo ebme lo ambre mouwye dzadzi nga me go oran lo me tspi kahe nga ma sko photo kala ebme he lo, chuku shi mbo <hesitation> ebme he lo mo si lo aaya hre ago ashembo lalo nwo kpo algo kama gi me ego nwo kpo algoshe obze mo lu la nwo bga ebmeha ohwo algo ma nwo bga ebme tra obze mbule ma nwo si ebme losi oba ba udu algoshe duka ama he nwo kpolo lawo ekpla laba le kpohuo nwo angin duka ama e nwo kpolo la woo e mememe go oran lo chkushi mbo ebme wo tka ba mourewhi ndzendze. La wo okoko ba ma tha shin mo sa atna mbo a ka mo shin sa tna mbo mo shin thna lo a shin thambo la wo eka lo nyi mbo eme kama ibyi ba areaa mbo ba aa klo lo laa moala ba mo fo odan bmi laa moala mo fuulu vbeyi laa moa la mo kpo olo duka ebme he lo la wo amfani lee ekplo la ba le kpohwo areaa mbo nyi chuku kahe nga ebme shinawo ekpla la ba me klo sosai me kuma me e wola ebme ma me no oran sosai omba ze mbo me wo la ebme ndzendze kahe me lu ma kai onda ba me esson fau ba gbu me ugun me lu kai anyehe ba me e gi kyu ebme ma e bga dun gi e bga lo are aa mbo la ba odne ame yen lo tnaame la me si koko nyi taa me bga okoko ari air mvye moarewhi atna okoko o mvye moare tna koko mbo me bya okoka mo ala tna wo ma mo ala tna wo mu mbo so chuku kahe nga ebme wo mama ibyi ba are aa mbo aklo lo shi yasa me klo ebme lo sosai me kuma e klo ibyi ebme me kuma eda <hesitation> dzu kala ebme da me kp ayaya wa lo d lo dzu ema la ba me kpo am fani la lo odne cuku da lo kpohwo me odne aba me kpo lo me ka owlma ba udu ebme lo no mbli oka mba gi wo ma he ebme e saa egmo <hesitation> klo gre ama hwon. Omba onee he mbo vu ebme kyen hegbmo udubu ekpefunyi odubu dari laa ekhpeha ebme chuku kahe nga me klo eme ishi ibiyi ba la ra gre ibyi aa mbo duka domin de le kpowo me domin me vgi lo me le ka owlama ba ebme he lo me vgi lo me kekaka lekpla la ebme he lo la si da me so chuke nga ebme lawa ebme masama ebme la ekplo lo ba me kplo okhwo kala lo sosai ibyi le anbo wo ekplo le ba me klo sosai domi ebme he lo eklo ekpla e wo kbme ba ma lu mele ka a de si damuwa asi da nwo kokuma emakyen yi amma ebme he lo de le kpo ame ombomba anaa mbo duka aba mee klo kpo eshi mbo ba ubu ebre he lo me kpolo nga lo kpowe ame eshi mbo me klo kpokpo me kpo lo le kpohwo me kuma me grio oran vgi ebme lo sosai kame shen lu de le kpo ma embre moawye haha ko tratra bga me e vii lo kahe me grio oran lo gre shri omba ze mbo kahe gre ye gre shki ebme lo nga me sko photo la le chuky shi mbo de te bmi sosai.